Este njan ndeka kuu ina, ina chi njito ña'a tichi kuano ixe luli tii njuan no ndexkuanoti ndekuan tikuan ndejionati njitati kuanxa kuanxa xavixi vixinja kiviti na'a hora nii kuu va'u kuu va'o, kuxa kuan kuxanate nundeni titaxa kueni ko'o koxao ini xan manditi chi unde tuñati unde ndeja inuni xan kii chidejinxa ndejinxan iyuka nikexinga koo inka xanuti nde kitinjan kuti nuu nuna xhinda njañute njada kote nta tuu chi iin ina kuu amigo amigo xa'a niji ngaxa'a, njan iná.